Tuu olõnõs, mis levelile tuugaq mintäs. Ku naatas lihtsalt tapma eläjit tuujaos, et löüdäq määnestki ruuhtu, midä inemiisil esikiq olõ-iq nii väega vajja, sis ma arva, et tuu küll üldse ei